Wonn akha toothpick tanen inamaa. berre hotelia faa sagale nyathu (hotels) berre akhasisun sagale dhethe nyathe rawothe wonn akhan fonn nyathe rawothe Mal atatin kasbathethu wonn dhiko yaani chafuu ill Khan kasaa si ghurthu thaa akha sagalea fonn faa thaa akhana than uff kassa ghurthani wonn tun chafuu ill khani ghurthi wonn tunen ishiin mukhh khakhalaa ill Khan idhunen hii isheninen thanen akha cholea berre thumiano wonn akha afanni suun faa